iya kujiki kan iwutu mane ma karja ka bole iojomo iojomo mene okia okia mane okia kukisi so momikie ne nanga bole jomoomuku lo ja ojomo kai ngodumu ma kujiki manege ena mane ma karja ka manege.